Raha kôran'ny hevitrako manokagna alongany zany dia tsy mitombina. Azon'ny izakaiko an'izany a dia tsisy olombelogna mihitsy hahafantatra hoe <hesitation> hoe misy zavatra- misy raha mitranga eo na hitany <hesitation> hoe <hesitation> ma- manodidididina anazy dia hoe mety mitombina zany. Tsy ara-dalàna zany fa ny <hesitation> mahalala ny zavatra mitranga sy <hesitation> mampitombina ny zavatra hita maso a dia Andriamanitra raika mi fa tsisy olombelogna hahafantatra zavatra mitranga zany.